Yala irkunna بسم الله lo tora sigirog adda kachikan, bantonug adda kachikan owl tochinan, جزيرة صايilin, saisabilin, morkeilin, arodinin, dibashailin, adulin, kundululin, agirrin, fad_hamid, abraga nilwata.